ko ŋutu' lo gbe'dŋe a lowora ködö miindi nagoŋ ti lepeŋ möji' möju 'bura yi diŋitan kune liŋ köti' ti lepeŋ gbe'de ko nyesu nagoŋ a na'but a tikindi' mugun na lepeŋ gbe a nago'

kinyo kaŋ kulo ködö luluwa kokee luwa a yi tikindi yi gugu ko yi' 'bakan na gugu a yi' turuji ko kulo yi kisi kata se logon yi' bubulo 'de 'ya 'bura anyen ti burön

ŋutu logon yeiyesi kayit a kindu lo geleŋ na lepeŋ lo yiŋa taliŋ a kukulya murek nayit na bgwoŋ 'bakan pusok na yesu yi na kpeja naŋ di ŋutu lo yeiyesi ti lepeŋ kune a kindu

gbiyari logboŋ yi gboŋ ko nye ko ŋojik kulo ko tögu niyo' na koko na tikinda ko yi metandu nan di kenda na na'but parik

kilo reto yi rereŋgu yi kikolin jore sma geleŋ na yi' rereŋgu kilo kokolin kega parik i kuwö i diŋitan kune liŋ i gnoŋ a makye' nyenagon ŋutu' reereŋ kiloret logoŋ mogga ŋutu' yi 'böriköt kilo

suluja na tujarju na kaaŋ yi gboke ni na 'ban pölyölyö kogboŋ ko do tujarju miindi ti do gbe ko gurusu kata nagoŋ do susuluji ina tujarju

ŋutuu lo kenda kulo kaŋ yi gboke ni tomorunda 'börik pirit nageleŋ ko kayuŋölök ko ŋutuu lo wora kulo a ŋutu' pedi' ŋo na geleŋ nagoŋ to'durjö gboke likaŋ lo

ŋo na kpeja di ŋutu' lo gboŋ ko rima na jore yi mugun lo geleŋ na di kuwe lo yeŋon miyen tuŋ murek nayit na mugun lo pipirön musala lepeŋ lo bes gboŋ ŋiŋira

ŋutu luwalet lo kodo a na'but nagoŋ ko lepeŋ pupu diŋit na lepeŋ yuyugi i diŋitam kune liŋ ko lepeŋ yinga lure

kenda niyo' na kode' kenda niyaŋ na mede na a ŋarakinda a ŋwajik kulo i kenda i kukuju koko yi 'dukö na sukulu naŋ ŋwajik kulo titirini kata ni i jur kata ni ko i gböraökindö na koko ŋo' logoŋgiti koko totokita i sukulu yu

nan nyanyar roko na 'bogolan nagoŋgiti aa tikinda nan gboŋ a na kye' kega parik 'bogolan naŋogiti lwälwäŋ kuŋusi' kuwe' kulo nyenagoŋ nan puru' a na kye'

kita nagoŋgiti kado'lak kaŋ ti gboke kulo a kon na kega parik a tikindá na ŋutúu loŋ ti gboke kulo i kebbu na saresi' kulo ko i titimba na saresi' kulo anyen ti böŋö

kitajin nagon nan kokon kune a kitajin nagon jore i lor ni ama i mukök magon 'n ke konda kine kitajin a nan nu poki i yukan

ŋo lo tikinda nan yi denda naŋ di ŋiro liyo lo 'bakan na kinyo yi mugun lo ŋiro lo gboŋ 'bakan na riŋit ŋiro lo dödöŋtu yi wörö ni

kenda na to'durjö midiji 'böŋ ko do kenda do puji naŋ di denet na 'bijö kata kode' koŋon kata naŋ do pupuun a tindi ŋutu yi gboŋ yi pirit na geleŋ ko jur lo

'bulit naŋgogiti i pu kega parik i sukuluwöt na 'duko ko jur kune a naŋ di sukuluwöt kune gboŋ nyona ŋwajik kulo a dara yi wörö ni murek nayit na jur lo ŋutuu ti jur kulo 'bulö jejenda na kikolin kulo

nan kodo lalaju konisi kuwe kulo daŋin jore togeleŋ na 'n kodo lalaju konisi ko nan ti ponda i soron tomurek nayit na kon roman ko lele ŋutu tomusala nayit na ko nan kodo tu nyesu na kinyo

anyen kinyotot lo gnoŋ 'ba kisum kaaŋ yi mugun ni kulo köti kinyotot nyöyini' ti nyu pape murek nayi na ko kinyotot lo ko pitundö ti muköni' mukö köti' yi dera yu ti lepeŋ lo muumukö

Kölöki' na ŋojik nawate yi kenda na lewudda yi kikolin jore kegga yi kulo kiŋajin na i medda di midijin kune tiyana tökö ko ŋojik na wate

bgwoke liyaŋ lo 'du'durjo kega parik ko kulya ti kenda kune ko ŋwajik kaŋ lo kenda kulo poponda i pirit na geleŋ a tindi pete na ŋo geleŋ

nan a momorani yoyoŋesi i kilo ŋo 'ogon a wöriesi kulo geleŋ nayit na kule ŋutu kulo a kuwo momon murek nayit na kule ŋutu kulo ko wörö i ŋo gbe i lo jaja a gbe a yoŋit kuweni parik

ko nan kenda a nan puji kita 'boŋ i nan kitá tidi nan puji gurusu 'boŋ kine guruso an tunyäji mede an todudi tolemerian na i na mede

a na'but naŋ ko kayuŋölök a met 'bulit na kenda na a kukuji ŋojik kulo i kebu na kikö lo kenda lo i na tikinda ŋojik kulo i wulundö na kenda na a togeleŋ

piyoŋ naŋ lüt kune gboŋ ko kurutuyó yala ko dó mojú kine piyoŋ a kunu ti topurundi ret ló kolera lo a toŋogitoŋgá